Ny zavadehibe tokony hofatarina momban'ny olona iray. Aloan'ny hanambadiana azy de: ny finoany, ny zavatra tiany. Ary indrindrindra ny tanjony eo amin'ny fiainana mba ahafahana mahita hoe mety miaraka ve ianareo amin'izany tanjona izany sa tsy mety.